یکشنبه د نوي پیل او د راتلونکي لپاره د تیارۍ ورځ ده. زما ذهن ته په دې ورځې سره د ارامۍ، تفکر او راتلونکې اونۍ لپاره د پلان جوړولو احساسات راځي. دا ورځ د ټولې اونۍ د پای او د رخصتۍ یوه برخه ده.